צום ערשט קען מען גרילן פלייש מיט א סאוס. נאכדעם קען מען מאכן רייז, אדער לאקשן מיט א סאוס, איז אויך נישט צו אסאך אינגרידיענטס. מ'קען ארומארבעטן.